Adatun kan gammet fajir bamshi lessda basalli maʼannas salatassubu, bagabbil baji banaa, shiye ke, kan gammet barakkib akili hanal fadur kan fadar balbarrad, kan albarrad bamuruk bamshi lel amal wa bagabbil minal amal baji saʼa arba kan jit banam banjamma shiye ke le minti talateen.